E ko naftira e bibeele maako, gam ko kolla cembe maako, e manngu jooɗorgal, e ardaare maako, sannan nga waawai nga hootinira e bibeele maa nga, gam nga holla, gam nga nodda, nga nodda mo nga yiɗi, nga nodda debbo mo nga yiɗi, gam ɓe kollindira yidde.